भासा न विचार में तो कही छे भाई भासा अपन के चीज़े को काई बोले का न समझें सकान। तो विचार काई रहे हज अपना दिमाग में एक जो ख्याल आवज उको मन में जो रहे हज। वो अपना विचार रहे हज भासा न विचार को जो आपने बोले के लिए रहे हज। वो अपनी भासा के लिए रहे हज। तो असी चीज़ रहे हज भाई अब तुम भासा काई प्रकार के रहज। हिंदी रहज इंग्लिस रहज जापनीज रहज चाइनीज रहज। गनी गनी प्रकार के रहज।